Zining, faa, taat, naas, toon, karataat, kanakataat, nkara, agyeng azining, kusok, gyeng a-, kusok abe zining, kusok abe faa, kusɔk abe taat, kusɔk abe naas, kusɔk abe toon, kusɔk abe karataat, kusɔk abe kanakataat, kusɔk abe nkara, kusɔk abe gyeng azining, nsɔk nfaa, nsɔk nfa na zining, nsɔk nfaa na faa, nsɔk nfaa na taat, nsɔk nfaa na naas, nsɔk nfaa na toon, nsɔk nfaa na karataat, nsɔk nfaa na kanakataat, nsɔk nfaa ni nkara, nsɔk nfaa na gyeng azining, nsɔk ntaat, nsɔk ntaat na zining, nsɔk ntaat na naas, nsɔk ntaat na faa, nsɔk ntaat na taat, nsɔk ntaat na naas, nsɔk ntaat na toon, nsɔk ntaat na karataat, nsɔk ntaat na kanakataat, nsɔk ntaat ni nkara, nsɔk ntaat na gyeng azining, nsɔk nnaas, nsɔk nnaas na zining, nsɔk nnaas na faa, nsɔk nnaas na taat, nsɔk nnaas na toon, nsɔk nnaas na karataat,

Na karataat, nsɔk nkara na kanakataat, nsɔk nkara ni nkara, nsɔk nkara na gyeng azining, nsɔk- agyeng azining, nsɔk agyeng azining na zining, nsɔk agyeng azining na faa, nsɔk agyeng azining na taat, nsɔk agyeng azining na taat, nsɔk agyeng azining na naas, nsɔk agyeng azining na toon, nsɔk agyeng azining na karataat, nsɔk agyeng azining na kanakataat, nsɔk agyeng azining ni nkara, nsɔk agyeng azining na gyeng azining, anakat azining, anakat azining na zining, anakat azining na faa, anakat azining na taat, anakat azining na toon, anakat azining na karataat, anakat azining na kanakataat, anakat azining ni nkara, anakat azining na gyeng azining, anakat azining ni kusɔk, anakat azining ni kusɔk abe zining, anakat azining ni kusɔk abe faa, anakat azining ni kusɔk abe taat, anakat azining ni kusɔk abe naas, anakat azining ni kusɔk abe toon, anakat azining ni kusɔk abe karataat, anakat azining ni kusɔk abe kanakataat, anakat azining ni kusɔk abe nkara, anakat azining ni kusɔk abe gyeng azining, anakat azining Ni nsɔk nfaa, anakat azining ni nsɔk nfaa na zining, anakat azining ni nsɔk nfaa na faa, anakat azining ni nsɔk nfaa na taat, anakat azining ni nsɔk nfaa na naas, anakat azining ni nsɔk nfaa na toon, anakat azining ni nsɔk nfaa na karataat, anakat azining ni nsɔk nfaa na kanakataat, anakat azining ni nsɔk nfaa ni nkara, anakat azining ni nsɔk nfaa na gyeng azining, anakat azining ni nsɔk ntaat, anakat azining ni nsɔk ntaat na zining, anakat azining ni nsɔk ntaat na faa, anakat azining ni nsɔk ntaat na taat, anakat azining ni nsɔk ntaat na naas, anakat azining ni nsɔk ntaat na toon, anakat azining ni nsɔk ntaat na karataat, anakat azining ni nsɔk ntaat na kanakataat, anakat azining ni nsɔk ntaat ni nkara, anakat azining ni nsɔk ntaat na gyeng azining, anakat azining ni nsɔk nnaas, anakat azining ni nsɔk nnaas na zining, anakat azining ni nsɔk nnaas na faa, anakat azining ni nsɔk nnaas na taat, anakat azining ni nsɔk nnaas na naas, anakat azining ni nsɔk nnaas na toon, anakat azining ni nsɔk nnaas na karataat, anakat azining ni nsɔk nnaas na kanakataat, Anakat azining ni nsɔk nnaas ni nkara, anakat azining ni nsɔk nnaas na gyeng azining, anakat azining ni nsɔk ntoon, anakat azining ni sɔk ntoon na zining, anakat azining ni nsɔk ntoon na faa, anakat azining ni nsɔk ntoon na taat, anakat azining ni nsɔk ntoon na naas, anakat azining ni nsɔk ntoon na toon, anakat azining ni nsɔk ntoon na karataat, anakat azining ni nsɔk ntoon na kanakataat, anakat azining ni nsɔk ntoon ni nkara, anaakat azining ni nsɔk ntoon na gyeng azining, anakat azining ni nsɔk karataat, anakat azining ni nsɔk karataat na zining, anakat azining ni nsɔk karataat na faa, anakat azining ni nsɔk karataat na taat, anakat azining ni nsɔk karataat na naas, anakat azining ni nsɔk karataat na toon, anakat azining ni nsɔk karataat na karataat, anakat azining ni nsɔk karataat na kanakataat, anakat azining ni nsɔk karataat ni nkara, anakat azining ni nsɔk karataat na gyeng azining, anakat-kana- azining ni nsɔk karataat, anakat azining ni nsɔk kanakataat, Anakat azining ni nsɔk kanakataat na zining, anakat azining ni nsɔk kanakataat na faa, anakat azining ni nsɔk kanakataat na taat, anakat azining ni nsɔk kanakataat na naas, anakat azining ni nsɔk kanakataat na toon, anakat azining ni nsɔk kanakataat na karataat, anakat azining ni nsɔk kanakataat na kanakataat, anakat azining ni nsɔk kanakataat ni nkara, anakat azining ni nsɔk kanakataat na gyeng azining, anakat azining ni nsɔk nkara, anakat azining ni nsɔk nkara na zining, anakat azining ni nsɔk nkara na faa, anakat azining ni nsɔk nkara na taat, anakat azining ni nsɔk nkara na naas, anakat azining ni nsɔk nkara na toon, anakat azining ni nsɔk nkara na karataat, anakat azining ni nsɔk nkara na kanaka-taat, anakat azining ni nsɔk nkara ni nkara, anakat azining ni nsɔk nkara na gyeng azining, anakat- azining ni nsɔk agyeng azining na zining, anakat azining ni nsɔk agyeng azining na faa, anakat azining ni nsɔk agyeng azining na taat, Anakat azining ni nsɔk agyeng azining na naas, anakat azining ni nsɔk agyeng azining na toon, anakat azining ni nsɔk agyeng azining na karataat, anakat azining ni nsɔk agyeng azining na sɔk- nkara, anakat azining ni nsɔk agyeng azining- na gyeng azining, nakat afaa, nakat ataat, nakat anaas, nakat atoon, nakat karataat, nakat kanakataat, nakat- nkara, anakat a-gyeng azining, agup.